Na mbem-o fu, oki fag ngom ojak a yip, osube eyim na nong wut akpi-o wut ka Etung. Onabe biji mbi ojak nwut. Nyera nyera, nong mon ehe, o-ki fag ngum, o kǝn ejum ojak ayip o-ba ki nyen-o-wa asube eyim. Ka eyim n gum esa, ka we moni mwut-o o-bu-o ojak ehbin ojak okǝn biteme ehba. Ojak nwut ojak nwut ka we monni-nwut o na nong oki-yim mbi tata esi ofu ogim. Nong ehye nji ehye ofu ogim. Oki na-be biji o-bu we ntem nenkae yor ojak ogim, o-ki kǝn egume eja okak ka basin oji gure. O-nam, mbi namm, oba kim okare abon-che na nanne ama ma-tat, a-di. Ofu mbi oyere ofu ambi oki ji, ehbin, onok ojak ehbin, okim egume, oyim eyim feeb, okura na nse owa na nyen owah nong okura-ano na nyen-owa na nse-owa, nse-owa asik na a ki kim eyim nyen-owa asik na aki kim eyim. We na oki chim e echoi. We na onok obhak ka nju oki be-b se, nyen-ome, nse ome, ekima-jen? Etue abon mfam-fa, a-ro be-b a-nyen a-nyen na achibe a kim eyim akare ase Ekpin-aji, eka-nob, anor asik wut ekpin-na ekpin ka Etung ejǝtre fa-fa, abonche a chibe abira ane fong akare ayen nyen a ki tor mon se aba-kim eyim, mon a-mo-kim eyim. We nyen mo-owa, a-ka kim eyim-ka kare ye a-di, kpe a-bia na-atue, ki ye njie, eri ka echi se, a ka kim eyim mbi otor se akim. Ofu mbi-ngo mbi eki-ji eji kub Obasi sama ka ocham obitrie, enok eyime na ofu Monche o-ki sughe-se, kǝn eju ching ayip, we, e kǝn ofak fak ngom. We yim nji-fa, we yim nna se. A nok ayim feb-nyen a-mo-ji nju Obasi amanghe mon-owe ka nju we nse eriong oki-ji nju Obasi, oki fi mon-owa, ofi abhofeb-feb na nong erong enare anji eki naronn Chen-Chen. Oyem o-ji nju Obasi, o-mag he mon-nga, emo nob. We nyen erong o-mo kǝn efo eja obo-me omaghe abon a-bho kpe-kpe ka nju, a ki ji nju Obasi, aji kub Obasi ka ekpin, ka onor ka oyeba mbing feb-feb, ka ebhat-rim nji abhat-ra na ta-ta-ta esi ofu mbi ehye. Oki tor se sama, sama papa nti na ndi-o, okak ator nti ka ekwa-basi-o-ki kak o-nok o-kura, feb, oba tor Obasi sama. O-kǝn-non abona-minn e, otip-bi-wun arun ka nsi se papa, ofu mbi eyenni na eyehye, etue a-ka yen, etue akpor, etue a-ka kpor menghe osi ehye, osowo ekuba ka-mbing Jesus eriem